Nuk'ulub' ree' je'tii ruu' jenaj ruu' <hesitation> xaj taqee' kojom ja'ar han je' jenaj ni uuk' jenaj nii jenanj nipo't ruu' jenaj cha reh jenaj cha tinimit ja'ar este riwii' jenaj wunaq ke nb'ichana kaxajwa riwii' nitaat nituut nimama' ninooya ja'ar riwii' ontera niwach'ajal taqee' ke ro'ntii nit'aliim wach ch'ahqon kaxajwa kawa'a ja'ar qak'uxub la k'uxb'al ke han mas nwaa ja'ar kawii' k'eh wunaq pan jenaj nim wi'b'al je'tii ahpare' riwii' chee' taqee' ja'ar la q'iij tah hab' je'tii pan pan jenaj poh ke tah hab' ke tah teew ke riwii' tz'oo' je'tii la poh reh nicumpleaños ja'ar este riwii' k'eh k'uxb'al y je' ixib' q'iij reh nimq'iij